ابدأ بتحية الشخص هذا أكتب يعني كلمة عزيزي أو عزيزتي، آآ عبر على الشكر أ جول مثلا نحب نشكر على <hesitation> الشيء اللي بتشكر عليه آآ أذكر الشيء الذي خلاك ممتن ووضح ليش الشكر، <hesitation> أختم الرسالة بتنمية بتمنيات بالخير.